طبعا انا دايما اصل اوصل مواعيدي يا اما على الموعد بالظبط او قبل الموعد بخمس او عشر دقايق عشان كدا ما احب اي حد يتأخر على المواعيد انا دائما منظبطة على المواعيد اوصل بوجتي دايما يعني الساعة عشرة يعني الساعة عشرة. ما في عندي تأخير عن الساعة عشرة ابدا.